देखो सा हुकम मना फ्रांस बार माँ जात्रोई ध्यान है माँ आपना बारे बताऊ हूँ। जिस्यान्नी की फ्रांस यूरोपियन हूँ है सबसू पुराणु देशा में एक है फ्रांस ना सौ साल रा युद्ध तेरह सौ सैंतीस सुँ चौदह सौ चौवन में हुआ होयो। जित्त फ्रांस इन पिचा यूरोपियन कंट्रीज को सबू शक्तिमान देश बांगो।